<noise> Apo nne nkoio umm buin. Nne ikoge utumulara iko nkoio umm teiko aigou tumolo reguli nne iko mani nunugui nko family tege maumani nunugui nkonmanko papamama apoc aigai ama meraguio tuu gaine ee aike tumugaine ogo mau tou kuago ulumoio egu ee ogo aike tugaine aigou muusiogo ama ekeuna tuumoio toi tege mau mani togasigai nunum. Tamu ogo touno taragokiguoio apo kosiogo tee ama ekeuna konpagagokimo toi tege mau mani nunum. Tamu gere ogo ito maigou pasiga. Urugitogo tee aiko poi danisi toi konpoipogino tee ai gou sintolo nagai menu inkogino kaugasinoge toi tege maumani tuntugepagagokimo numnum. Ligonma aike kakau gaina ogo tee tou kuago. Ee ogo mu gainae, tee maute tou kuago tentemungui samel <noise> apo aike tee sinto tentemungu ree aike touno opuopumongui tee maumani <noise> apo tee aike sinto moni logogimo egu otuotumongui paiogaine ogo tege sinto pupunpogigui egu iko tamu meragu omuno egu tege iko punpogigu ee aike kukurai, urukito ogo mau tou kuago tetemungui pato gaina ogo. Egu nagainogo mmm ee aike fish gere pom oi giga ee aike kagu iomuuo logomo toitoi pogim oi. Tee aike water lili ku apotagoipogino, apo unge life ama meragu, tuara ama meragu tai aike noge mm aike noge uuoi opumongume maumani tuugai nego urumolo ee aike kagu iomuno ogo nagai toi mimno kagarugogino tee aike iraga. fish logagogino toipagakogim. Egu noge ee upiragi gaina ogo tee tou kuago. Nkegakakaro magakakaro upui nagai to muro toi upulo muituoim, nagaite luau toi up klo marakei. Iko luka egu te aike toi sinto logakaro toi upuro toi pogim. Apo ligolo um tee aigou ama melagulo, le aike maumani to kasigai toi tege ligologe unge numnum. Tuu loipahei ogo tee ama meragu ulumoro egu ego aike ligomma opo kompareiomi kui omi egu uatei omi konno, ego aike opo omi apaapakogiguine e te ama mauto u kuago. Aike tou nokeu opumonguaro, opo kumparei iomuunogo lopa toi aike pisiomi ego aike konnomi toi usipasi igako musiga logakogim. Aike tuluge iko akogere musi un ulu ikoge musige unge, egu nagainlogo m-aigou apo m-iko um utumunnoro te ligoro um maigou, le ikoge mau mani tokasi toi numnum te ligomma aike meragu toitoipakogimo numnummo tuu ogo meragu gere uumommo egu tamu ogo tee meragu, toitoi pogimo numnum mo egu lumlugogo te maumani tege lopa togo aigou iomummolo lopa toi kagai lugologino min. Touno loie moni noko mokopumo pimpimoro limonkalei iom umnogo lopa toi kagai lugologino min egu te nno isigou tege kara toi mimmin. Egu te aigou omoto menu urumolo, nokekene te menu gele iko menugere ogo egu te naga atugimo toi minte-nomakuge toi minno atugino egu patagogiu iko menu kuekue lakokomo min igilaikogo egu te murumommoii ogo nagai tegere muu noke toi atugino lagu nagai te ligoro um murumoim te limorona noke siga minmo nkogimo mulu-mommo. Egu nagai te siki eloginogo apo te ligomma musinke oko pogeni toi logogino loipogim. Ligomma aike sintoi nkogo te tou kuago. Le touno ugunu ausiki minguoi, ako ligomma siki eloginogo lopa aike te aike musige kimokiuo toi logogino tokopogino loipogim, nagau toi umoin. Iko aike sintoi nke te iko lopa entano mokuminou logogimne legu pogomma paua ama ekenua teumoi. Aike lopo u- logilo tokopiro loipimoi onagainogo lopa tokopilo uronne. Ako aike lopa etano ako ukui logeine uukumina gere pampara tonne egu pogomma paua ama ekenua teumoi sinto legu lo ausik lopa toi iko aike sinto logogino apakogino melagumoin. Teguo iko ligolo um amaioiomua. Ama meraguro toutogogim apogim maigim ligoro um ama meraguro aike turuge touno moni nke urumoro. Aike turuge lopa pili urumoro, touno noga loi pupumpumoi. Aike iomumnogo tata kukutu ogo iomumno lopa toi mino kopogino loipogimne touno toi pumpogimme m-egu kaku iomunnogo ligoma aike ulu iko on-otugakakogi aike kukurei gainlego m-egu musiga iomunnogo toi minno musi tumonno aike tegino toipogim, aike ama-aman oko lopa touno moni nke urumoro. M-lopa ta iolumoi logiro toipimoi. Aiko kosnke ogo tee mautou kuago ulu-ulu. Meleni, nko popo nko aike pake pankeni, egu kukampa te mautou kuago, aike lopa ta ioluguine logiro toipeguine. Le teguo maumani tokasigai iko ligoro um apogigui ama meraguro ligomma tuare iko ta ama mani tokasi ama ekenua nko numnumgui, apogigui aigou ogo ama meraguro lopa iko um. E aigou mugou mau moni mommokopimo tumtuguino. Ligoro um aigou aikego tounoke monie pumpeguno. Logomma aike kotasi urumoro. Egu teguo apogigui le lopa te ligoro um maigou utu-munnloro maigim pasi numnumoro. Apo maumani apogigui maumani. Te mani tokasi ogo ama ekenua nko toi tege numnumm-apo loi kene nkogo tenko limorona tege toi mani numnum aigou oumaku ikogere ogo musi lomonguine tounoke. Ikogo aigo apologiguolo tato lopa toi tege kaimonno apogim tounoke leguogo ako ninu apogim aga le e toi nno pologim. E tee logoro lopa ta tam u apotogipio. Touno lomonguo apogigu apo ako lopa ta tamu legu sinto oipaleinke m-mukumina touno lege puagogino muakogino mimmoi. Aigou sinto touno nno leguoge toi mani kaimonnu egu apogim le aigou nno taimengua aike apotogi. Egu toi o ilomungu apogim akam mani m-apo maugim mau mani tokasigai sinto numnungui iko ligoroge unge. Aike pake menugainego ama kenkerugogimo toi apogim a ako tata e e ligomma aike agopasigai te tamu tamui, te um mimmino te ama isigou nomaku te ama isigou toi kosie min. Kosi mino iko peki ama ekerua te aike magunkegai magasitoi maumau lugimo e um nagai te ama mureugu kaminogim, mmo te manu oigami to ogulakakogino egu iko um minno patagogim. Te moumolilo ikoi aike aikego te ama mokinasi magasigai. Iko mau touno lakilasi iko menu ogo te ama isigupagai u-egu te iko um patagogimoi ogo egu tee ama muregu. Egu te aike amanioke legu egu to alulakakogim, ako muu nakei toi iko aike an-arulakakogigu egu ulo mureui. Te iko meniu ama isi-isigupa toi iko palaua peki ago pasigai lagumommo mokouokomoim sigilai kosi isigou gilia mmo iko mau nagai lopa paimugaie iko aike arutogigu toi uro mureui, ia um uimmoi egu mau lopa mumuturum o. Ego apogigua ako tata ako touno loie moni noke mokomokopu. Tege ligologe tege sinto kemkerugogi m apokui ligoro um ama meraguro, maumani numnumguino. Mmo te tuu loipalei ogo te ama meragu urumoro m-tu ogo tee ama mulirasi enogu tu aisi gere sitasi loipasi. Aike etanomokuminau kugilai kumkulogaipumoi. Touno noga noma kuge kogugasinoge uruguoi. Aigouge mou kuge uru-uru morogilai kumkurogaipumoi egu loipeguinego to ama murilasi. Maumani loipilogo mau mani togiguine, mau agigui a nne tu ama meragu loiposi. Aike mau lopa te mani togiguinogu loipilogo mau mani togiguinogu m-mau ogigui aikego ama muli-lasi noga loiposi nkomma koino meraguine m-egu aposi ligolo um ama meraguro, mau mani aikere turuge maigou pasi. Numnumguino, aike tounoke gere opu opumonguino aike pakego arugainke kui egu aike pake usipasi um urumoro. Touno noga love aike noke pumpuguoro. Le aike turugere toi apogim mau mani. Teguo iko ligoro um aigou ama te meraguro ama tanagouro. M-aposi maigim iko ligolo utumumnoro, egu nagainogo e aigou nomakun lopa nummo mummurumommoro touno ikonogu apagasino. Um ligoro te maigum ama tanlagou lopa iko. Ligoro um utumurilolo apo.